Áh úh ñi aum cuaih áh nain muoh muoh záh áh úh ñii aum réh úh ñi aum yiuh úh ñi aum chá ku nai, úh ñi aum chá uh muoh.